Loaʻa nā ʻano hua like ʻole. ʻO ka hua moa ka mea laha loa. A ʻo nā waihoʻoluʻu o ka hua moa ʻo ia hoʻi ka mākuʻe a me ke keʻokeʻo. ʻO kēia nā waihoʻoluʻu ʻano maʻa mau a laha. <clicks tongue> He ʻololaha ke kinona o nā hua moa. Loaʻa pū ka hua o ka manu. ʻO ka nui o nā hua manu, ʻano liʻiliʻi nō. ʻOlolaha ke kinona. Kekahi o nā hua manu…ʻano… poepoe ke ʻano i ke kinona. Loaʻa pū ka hua o ka moʻo. ʻĀ, ʻo kēia mau hua o ka moʻo, he mau hua liʻiliʻi, keʻokeʻo, a poepoe maikaʻi ke nānā aku. ʻĀ, ʻo kēia nā hua aʻu i hoʻomaopopo ai. Mahalo.